हमरा न हमर न तनकी मामासेन बरी डर लगैए काहेला त हमे तनीचुका रहलीन त हमे एकदिनकवा न पढे जाएके ना रल मन की त हमर मामा कथी कहल चलन पढे जे पढे जाएके समय होगेलै त हम कहली ना हम ना जाम त कहलक काहेला कथी होइत हौ काहे ना जएबे त हम कहली हम झूट बोलम त हमर मामा कही ठिक हौ ना जो पढे घरही रह आ हमरा ना था रहल की हमर मामा पढके आइ तखुनताला हम खेलइत रहम त हमर मामा चलगेल पढे आ हमर मामा के सबेरे पढाइ रहल की त हमर मामा ना पढे चलगेल त नौ बजे हमर मामा आइत रहल खाए त हम ना देखली कए बजाइता त हमर मामा न आचानके आगेल की त हमेन बरी जोरसे डर लागेल त हमर मामा कथी कहिता सुनत त हम कहली ह कथी मामा त हमर मामा कथी कहिता जे तोरा कहली चल पढे त तु कहले ना नजाएम आए इहे तोहर देह ना निम्न हौ त हम कहली ह पेट दुखाइत रहल दबाइ खालेली न त ठीक होगेल त हमरा मामा कहीता दवाइ खालेले त ठीक होगेल त तु पढे काहे ना गेले त हम कहली फेन कहो दुखाए लागी ओहीसे ना गेली त हमर मामा उ दिनकाबा हमरा केन बरी डटल बरी डटल उहेके मारे जहिया जहिया हमर मामा कहे चल पढे त हम पढे जाइत रहली त कहित रहल आ संगे बैठके पढ त पढतो रहली हमरा उ दिनासेन हमर मामा से यतना न डर लागे लगल की हमर मामा जथी कहित रहल हमरा ना त हम तथीए करीत रलि आ हमर मामा कुछोला ना रहल डटैत खाली पढही जाएलान हमर मामा हमरा खुब खिसियाइत रहल की आ हम अगाडी न ना रहली पढैत ओतना त उहेसेन मामाकेन खिसियालाके चलते हम अखुनी न खुब पढैत रहली उहे बेरीसे खुब पढे लगली।